Nai Spanyol so na sila budaya na sila dede'an na al tao dede'a spanyol. Ma hapu sila fai hahaen esa so na ndia perayaan ndia. Perayaan ndia nade Semana santa. So na, Semana santa ia arti na pekan suci. So na sila fai perayaan ndia.